जो औस्ट्रेलिया के लोग होते ह। उने ना तो कोई काम धंधा नी होता और वो जदा खेल के प्रती बहुत पसंद ह।